Mereandõ valmistamisõl piät lihtsält tiidmä, et miä om mis. Selle et <hesitation> pall'oq <hesitation> kalaq ja kasvuq võivaq ollaq küländ mürgüdseq. Et sis piätki lihtsält olõma tiidmist, et midä sa tiit.